באלניסבה לרכוב אלדראגה פ אללה אלב’דיה כיתכון ס’עיב, אך מע אלוווקט דאק שאי’ כיבג’י ע’יר אלתר’יב ו כיבג’י אלמואאז’בה, היא אהם חאגה היא תשרד אלתוואזון דיאלכ פ’וק אלדראגה ו ת’ח’אול תבידאלי ו מדורש אלפולו לפני אלקידון, ו ח’אסכ תושוף קדאמכ חית אלאג’ביה כיבדאו יושופו פ אלבידאל ו לא יושופו פ אלקידון חתה כיתיח’ו.